Shɪdɔ dɪɪn a dʊrtɪmɛ wɪ nɪ wa mʊrɪn kubinin shɪ kɪ wɪ a yɛlɛm dɪ kwan wɪ dɪya dʊrtɪmɛ na fabɔ kʊshɛm a nɪn dɪrr nɪyɛ dɪɪn nɪ, shɪdɔ wɪ diin dɪ, wɪ kabɛ ma yɛ kɛ shɪ kɪ, kɛtɔn shʊn, kɛtɔn shʊn wɪ nɪ nɛ wɔ,a tɛɛr wʊnɪ na dʊbbɛ, kʊl yɔrɔb dɪ wɛnɛ yɔrɔb shɪtɪn naa wɛ, na fabu dɪ lɔb-lɔb na nwaam na nwaam kubini, kubini ɪng wɪ wɪ tʊlangshɪn a mʊr shɪ, ketɔn shʊn wɪ nɪ nɛ wɔ, kɛtɔn shʊn wɪ nɪ nɛ wɔ a mang nɪbɔ wɛ, kɛtɔn shʊn wɪ nɪ nɛ nɪ wa mʊr shɪ, kɛtɔn shʊn wɪ nɪ nɛ wɔ ɪng kang sha dɪ yatɔ na yɪmbɔ shɪdo Yamba ba nab a kaka kɛ, amm kɔn wɪ kɪ nɪ fangtɔ Yamba nana a tɪnɪ naan wɪ nɪ nɛ wɔ ɪng wɪ nɪ fangtɔ Yamba ka ɪng shɪra kɪn sha kɔ, na fangɪm fangɪm shɔ, kɔn ɪng shɔ, shɔ nɪ ba shɪra nɪ dɪ. wɪ nɪ fangtɔ shɔ, kɛtɔ wɪ dʊrtɪmɛ wʊnɪ dɪ daan na mʊr shɪ wɪ ɪng wɪ lɔb-lɔb ɪng wɪ dɪ kubini, finəng a chob nɪmbɪnɛng a chob nɪmbɪnɛng bʊng a chobbu, ɪng wɪ kɪ nɪ rɪkangtɔ naan shʊ wɔ tɔ na fwaratɪshɪm, tikir rɪ ɪng dɪɪn na fwaram Yamba dɔn na nwan kʊshɛm, ma yɪmbʊ tɪmɛ wʊnɛng wɪ fɪ shɪdɔ shɪ dɪ mangtɛ, ma yɪmbɔ shɪdo shɪ dɪ tɪmtɛ, ma yɪmbɔ shɪdɔ ɪng shɪ a mʊr shɪ kɪ. Kɔn mɪ kɛ wangɪn ɪng nangɪn dɪya a lɔ kʊyɛngɪ, mɪ kɛ tʊ a lɔ tɪmɛn Yebu,a lɔ kʊyɛngɪ, mɪ kɛ tʊ,tikir ɪng dɪɪn na nwaam kʊshɛm na fwaratɪn Yamba a bɪtɪnɪ naan wɪndɛ nɛ wɔ, nɪ shattɔ kɪnɪ dɛtɔ, kɪnɪ mangangtɔ nɪ chab damman cha-chan na lwanɪ dʊ, wɪnɪ dɪya ka nɪ chab kɔ nɪ nɔtɪn a mʊrɪn kwanɔ wɪ dɪ yɔɔm a kʊra, kɪnɪ cham kɔ kɔ nɪ nɪ nɛtɪn yɛdɪ, kana mab fɪrɪ, kana tɔbtɔ kɔ, na fwaratɪn Yamba tʊlang shɪn bʊng shɪdɔ a dʊrtɪmɛ yɛ nɪbɔ deb nɪbɔ naan wɪ dang ma kɛ wɪ, yɛ nɪbɔ kʊ nɪbɔ firim dɪ ya shɪbbɪ fʊk kəmbir, shɪnɪn yɪɪm dʊrtɪmɛ wɛ ma fan a dʊr tɪmɛ, shɪdɔ ma fa a dʊrtɪmɛ kɛ naba lwaan dɔ. kɔn ba kaltɪmɪn shɪnɪn dʊrtɪmɛ, wɪ nɪ dɪ daan shɪn yɪ dɪ shɪnɪ nɛ kɔ, naba lwaa yɛ dɔ, ba kaltɪmɪn mwa, naba lwaan dɔ, kɔn ɪng tɛshɔ dɪ kung mɪn wulə nama nwaa dɔ Yamba ma bwaan dʊrtɪmɛ kɛ, dʊrtɪmɛ wʊni ɪng nakɪr kwanshɪ nɛ, dʊrtɪmɛ wʊnɪ ɪng kashɔ shɪrr, kɛtɔn nɪ a a kɛ kɪ, shɪ daan kɔ ɪng wʊshɔ ma kɔ a dʊrtɪmɛ wʊnɪ ma fakɛ kɔ ɪng kwanshɪn dɪ daan ba yara yara, dɪ daan ba dɪdɪ, nɛ kubini dɪya kɪnɪ rɪkangtɔ yɛ mʊr shɪ a mʊrɪn dʊrtɪmɛ wɪ nɪ nɛ wɛ dɪ daan naba nabba dɔ, dɪ daan ba dɪdɪ kɔn wʊshɔ ba kʊng mɪn wulə kɪ ,nɪ kʊng dɪ wulə nɪ tɪ dɪ kwaan Yamba shɪ ka mɪ kɔ shɪdɔn da wɪ da dɪ nabba tɔ kɛ kɔ nɪ tɪ kwaan, nɪ mɛr dɪ bwɛrɛ.